Njúŋáar iyi njee kodo uncíi bëënjúŋar káaceep, bëënjilan umani, ná bëënjilan uliyëk, umani na bëënjilan ifar; wala umani këëncáapan ngëţëb këëwuc umbantú. Di ínjúŋáarëyan bëliyënk tu, inji manjábu júŋar umani këëncáapan ngëţëb këëwuc umbantú, bul peebun pëëcar. Bëënjúŋar bí mpeempëŋal ací umani ná uliyëk. Bëënjúŋ umani ná uliyëk wulwi mpeewun pëëŋal mak. Bëëmëëntaŋ bëënjúŋar bëëmëënţ bun, máa já de bul bookoonjáaţ bëëntíjdari ubooŋ kak. Ajá bëëntíjin këëntíjin kadudaanţël, kadudaanţël wul káatëwun ŋal bul mak.